वैक्यूम क्लीनर मशीन एक ऐसी मशीन जो हवा से बहुत तेजी से खैंचो। जब आम मशीन नीचे रखो अंदर जो इच्छो भी धूल कूड़ा गंदगी हो सब खैंचो। और सब कांचि कर एक डिब्बा हु तोंडो दो कोतो कोरी ऐसे चलो।